Ny fomba <hesitation> fanadiovana an'izany ndraika a dia alogna agnatin'ny koveta misy rano ny tapia, dia asiana vovon-tsavony, dia kosekosehana tsara mihitsiny, dia avy eo andrarana ny a <hesitation> produit izay afaka mangalaka ny tasiny igny aminazy ao.